Ékpé nnó ñyien ñgwed ewó ná mkpoñ íruñ ñnuñ ñká íruñ ágwo mfen ñká ñketiè. Ìruñ amkpemágá íkpoñ íruñ ájid ñkaa áde íruñ ékodo Ghana and mkpó s'emi mkpékaa ñke namdé, mkpéké ká ufokñgwed dé, ínyiege s'emkpeke nám ñkánáde, mkpì kaadé ñké yám uruà, mkpí kaadé ñká ñche agwo, mkpéká dè ñká ufokñgwed. ñtaga? ñkaagá dé akpá'ñ bot mmékob ñtewò ké ám'áká dé ké ñdidiá sé awuk'udiá k'udedé, urua ñdidia ukañ ájid'em áde ísio' urua ñdidia ukañ ukañ mmómó enuño édia anuñ áde ísiò so mkpé ká udè so dat mmaakè gwó, ámi mmámmá abá ñkwañá abá kukañ <hesitation> kukañ ájid ámánuñ ñdiadia ñdidia mi, ñse ñkaa ñunñ ñk'edia ñdidia ukañ ámmó sadé ésio sínuñ íde ñdidia ukañ ammómó, èsio ekenam ísio, so mkpése ñka mkpèma íkádé so dat mmákegwó ámi ñkará ñnioñó sídé ñdidia ammómó anuñ adem. Ámi ñnuñ mkpuñó inuà ñdidia, ñdiaga abà usuñ ágarri, ñdiaga abà usuñ áfufu, ñdiaga abà afere mkpáferé, síkpínam na ñká udedé adedé